אויב איך דארף א דורך וואקן א גאנץ אזיע מיט מיין פיס גאנץ אזיע. וואלט איך צוגעגרייט גוטע שיך, <hesitation> א שטעקן מיך צו העלפן באלאנסירן, גוטע גוטע נויטיגע קליידונג, א פלעשלייט, עסן, מיט מער ווי עסן ענדערשער טרינקען מיך צו האלטן דיהיידערעדעט. און אלעס וועס מ'דארף דורך צו מאכן.